אַכֵּיד, בַּשּׁ תְּטִיב אֶל-אֻרְז, אוּלָא עַגְּסֵּל כַּאס דִיָּאל אֶל-אֻרְז מְזִיּאַנָאן חַתָּא יִוֹּלִי אֶל-מַא סַפִּי. מִנְּבַּעְד חַטּ אֶל-אֻרְז פִי-כַּאסְרוּנָה וְזִיד עָלֵיהּ כַּאס וְנַּצ דִיָּאל אֶל-מַא, דִּיר שׁוּיָּא דִּיָּאל אֶל-מֶלְחָה וְחַטּ אֶל-כַּאסְרוּנָה עַל אֶל-נָּאר חַתָּא יִגְלִי אֶל-מַא. מִנְּבַּעְד נַקֵּס לַבּוּטָה לְדַרַגַת חַרַארָה חֻ'פִיפָה בְּזַבַּא וְעַגִּ'יהּ, חַלֵּהּ יִתְטִיב חֻמְסְטָאש חַתָּא לְעִשְרִין דַּקָּאִיק, חַתָּא יִשְרַב אֶל-מַא כָּאמְל, סַפִּי דַּאבָּא רָהּ וָאגֵ'ד.